<hesitation> de echo, ¡ah!, tiene que ver bueno, ni runias nanu pues ni rchag liga pues este tanto xina gwyw cos, tanto xina runu, xina runu este gygwyw, gunu por queity guun ni este gitchagu gulá gitchichu gulá pues nii ni nani, esque rgyt ne’gyas ni gëckyw, gëckyw ni rckin gunu maziz te par queity gun ni gan liga, si no guni gan este, gun ni gan cun gëckyw’a nú vez este ni queity gack bew lighagu mas z-zë pa ga lighagu tchi gackbew laani va bchag la xcabu ba bchag, gulá mas ru tchi racku xan’a pues nú vez rnyw doh dix ni queity rckaz-dyw giniw, per tchi biloo va guckbew valí bnyw ni, tchi ni queity rack beu dyw rchagu nii ni pues zh ni nany, ni coc gy’ni gunu maziz.